Mme udia emi itu enyenede awak tutu, mmo awak emi ami nyende ndibad idaha oro. Nnyin imama usun mi ke itu o ma efere, nnyin imama bia mi ke itu nko ndidia, ebighe nnyin inama, ida itak ekpañ nkukwo, ida ntuk e e mkpani ebighe, nnyin nko idadia efere afañ, efere editan, edikañ ikoñ, ma edesi nnyin idadia nko mi, nnyin imadia ọkọti, nnyin imadia mine udia mbakara, mme udia mbakara mfen emi abuakhade abuakha, bed ata udia itu emi nnyin imade mi edi, usuñ ma efere, bia ma edesi, se nnyin inyenede mi edi oro, ibọke ukwuọhọ efere afan, o ukwuọhọ efere editan, ọ ukwuoho efere editid, etidid ida idia, se nnyin inyenede edi oro